Ha. ñoo yó ta ha a an. en lo personal tá ha a an. yo ta kana na- na nrio lia alcohol alia tute ini, ha chio lia vapuru chikao, a tamioña ta modo dikan nguan ha a an. nruvao a toko dabana ta xhína iin vaso mezcal a iin vaso anis.